Ninte conseggi perché no son meistra mi de queste cöse ma quande fava mie a carne in sciâ grixella â metteivo à bagnâ inte un pö de vin quarche oa inte un pö de vin con aggio, romanin, öfeuggio, quelle cöse lì e dapeu â sciugavo ben â metteivo in sciâ grixella e gh'â lasciavo pöco sedonca a vëgne dua.